Paquí no semus muchu d'essus enreus. Peru me sona essu delas aburguesas de lantejas, tacus de hongus o almòndigas de nonus. I tamién está la lasaña con beregenas de vés dela chicha. I si no pos no enreis i comis la verdura hervía o fritá i yasta. Que tapocu no hazi falta que tenga horma ni teciúra de carni. I si no poss pacencia hata que se te quiti l'encevicaeru esti porque es otru empicaeru más.